پلیکی ڈن منی اختیار ڈیلا جا تو مین غریب مسکین ھاڑی باڑی جکان جی آٹی بید کرلی جا چھئ، اڈا ظلم کری چھے، پیرین می کا کرین تو گا جا وڈیرا ھی اوٹھ جتی کئین کہ تو ایاں سی ذیادتی پلا کری ائین کمائی تو تون کھئی چھی ۔ ایے جیکڈھن نا کماوی تو تون کو کھائی۔ این نا تو ایان فصل ھیک لا ڈٖیئی نا آٹی لان ڈی ،نا کو مراری پرڑی پیسا لا ڈئی ۔ نا کو ایان جی ٹابر ڈجی پڑون جا تو اوا تو اسکول کو لا کھولائی ، جو ودیک جائی۔ پرین مین این کرین تو غریب ٹابرین ھوی اوا لی ھیک اسکول اختیار کرا وین ،کو اوین پڑھی تو اوا جی دماغ کھلی تو تعلیم ھی کو این ھا بھی خبر پڑی تو ائی وڈیری اماس کیڑیا ناانصفیا کری لپی ۔ کان ایانس <hesitation> این ایاس کیڑی کیڑی حق چھینلی جائی پلی ۔ اوی آپ ،ایسیامین نولی پلی ھی، ڈجی تیجی این غریب جکو ھی رات جی لیدھ لتاڑی گڈا دجیا تجیا کاڈتی فصل بھیرا کرتی ڈی سجی کھاتی اٹھو اواجی لیکھ بھ سئی کونی کرلی جا ، این کا کری تو الٹے پیسی ٹوڑلی جائی <hesitation> پیرین ھا تو اوا تعلیم ڈیلی جا ماجا ھا اختیار ھی تو اون سٹھی تعکیم ڈی ۔ کو اون جی دماغ ودی تو اوین اگتی ودتی جائی ۔ این غریب مسکین ٹابرین بیلی ھی اوا لی پیڑی لی کو پانڑی ھئی کونی کو سسٹم سئی کونی ھی ، پانڑی جا نظام سئی کونی ھی ۔ پانڑی جکو تلاھ جی کنی ھی کا تو منکھین اوم پگھ ڈجی ڈوئی ۔ می کا کری تو فلٹر <hesitation> ایڑا لگائین جکو ھی پانڑیا صاف کری ۔ مانجا اختیارھی تو ھیک موٹا تلاھ ٹھواڑی این صاف پانڑیا جا ٹوٹیا لگاوین ، این غریبا جی گھرا تاےئین پجاوی این ھیک رکھوالا چھوڑی جکو اوجی دیکھ بھال کری کا تو این غریب اوا ٹونٹیا بھانی چھوڑی چھے ۔ تو او اوجی رکھ والی کری تو جیو کوڑ بھاجی واجی نا ۔ تو معنی جکو غریب مسکین ھی اون خران پانڑی نا پیی اون خراب کنی پانڑی یامین بیمار ھنی لائی چھے ، اون جرائیسن ھوی چھے این بیکٹریا ھوی چھے اون ایان پیٹامین ڈکھتے الٹے ھا بیماری ھنی جا چھی ، پچھے کاکری تو صاف پانڑ ی کری این گھگرین تائین پوچالی جا ٹونٹیان جی ذرعی ،ڈجی سرکاری اسپتال ھی اٹھو ڈاکٹر تو بیلی ھوی پر سویا ڈجیا کو نی ھڑی اوی سجو ڈن فون ڈجی ھلائی پلی پر کان دواایا ڈجیا ڈئی کونی ، جکو دوایا ڈجیا آپ اچانی جائی چھی این کو غریب کو سٹھ اینٹی بائوٹک دوایا ھوی کو جکو ڈئی پچھی کو ایکسپائیر ھئی اوا ڈی کاتو اوا کماجی ھی کو مین کا کرین تو جکو ڈھوٹی سئی نا کری اون اتار چھو ڑی ، کاتو اوا جکو نوکری ملی ھی اوا اوا غریبا جی لی کرتو ملی ھی این تممی نا سئی چئیک کر نا تمی اوان ھی ڈیکھ اولی کرتئ نا صحیح اوس تمین، نا اوس <hesitation> تمین بولا لی او سون پچھی ائی ڈوٹین صحیح کری پلی، نا جکو نوکری صحیح کری او نوکریس اتار چھوڑی غریب مسکیناجا جا علاج بھی صحیح ھنی جا۔ جکو سفا غریب ھی اوانٹ پیسی تھوڑی ھی۔ موٹی موٹی ایون سوچی تون امچی پرائوٹ ہے اویم آوی۔ اتری پیسی کو ھی جکو <hesitation> علاج کراوی۔ ایان دوا ٹکی بھی کونی ڈیلا جا۔ جکو این ڈیکھلی جا، غریب جکو <hesitation> ڈاڈھا مڑس ہے اون عزت بھی ڈیئی چھی۔ غریب ہے جکو اون کیئی تون کھرسی متھی نا بیس۔ جکو اڑپڑیا جٹ ہے اون وڈیرا وڈیرا کیئی۔ اون جکو متھی متھی کرلی جا غریب جکو پڑھوڑا لکھوڑا اون عزت کونی ملی۔ اون چینج کرتی وڈیرا ہے، او جی باریم جکو خلاف ہے، کورٹ کر چھوڑیپیرین جکو غریب مسکین ہے اون سجاگ کرا ائین تمین آپکا حق گیوا۔ جیستائین ھیک کو بھی غریب ھین تو اون جیکڈھن اون موٹیویٹ نا کرا اون جکو حق نا گیتی ڈی اون آپکا آپ لڑتی گیڑان ہے۔ ھمین جکو غریب ہے، اون حق آپہ گیڑان ہے۔ کانجی غریبا جا مسلا ہے۔ مثالطور کوئی بہڈاڈھا مڑس ہے، او جی لیکھی صحیح کولی کری۔ ائین او سون صحیح ھلی کونی لا۔ او جی برابریم جکو مسلا ھچ حل کری کیسا وڈیرا اون چینج کراوین پولیسین ڈیتی ڈاڈھی مار کڈھاوین۔ روڈ جکو بھاجوڑا ہے، ائین وڈیران جی بنگلان سامین جائی اوی وی آء پی ھی، ائین سفا ھاء وئی لاگلی پلی ھی۔ اوان جی گھرین نکو کھڈا نکو کھبا۔ غریب مسکین ھی جکو، روڈ بھاجوڑی ھی۔ گوڈی جڈی کھڈی پلی ھی بچمان۔ ھمین جکو کوئی بھی غریب ایمرجنسی ھتی جا تو۔ <hesitation> نا پاسیم لائیٹ یا سولر سسٹم ھوی نا پاسیم کو ایڑی اسپتال بھی ہے۔ غریب جکو ہے اوس ایمرجنسی ھنی جا چھی جکو ایمبولینس اوی کال کری تو بھی اچاتی پھچالی جا۔ اسپتالیم پھچالی جاڈجی ھچ کری۔ غریب ھی اواٹھ سولر سسٹم ئی کونی ہے۔ لائیٹ بھی ہے۔ جکو لائیٹ بل ڈیئی اون ڈیئی چھی کو ایڑی بیلی ھی اکو لائیٹ ھلاوی پلی ڈاڈھی مرس ھی۔ اون کنڈیا کولی لگائون ڈیئی ڈاڈھی مڑس ھی۔ جکو بھراڑیم غریب بیلی ھی اوان تھمبی لگاتی ڈیئی، ائین لائیٹ بھی لگاتی ڈیئین۔ <hesitation> تھنبی کولی پجی اوا جی پاسی لائیٹ کو ہے، اون سولر سسٹم گیتی ڈیئی۔ ھمین جکو ودھی سولر سسٹم ھلی پلا سولر سسٹم جکو ہے ودھیک <hesitation> عام جام ھتی گلا ہے۔ سولر سسٹم ودھیک فائدیم ہے۔ لائیٹ ڈو کلاک ھوی چھی"دھندھی کامان ٹیمین لائیٹ ھوی کونی"دھندا کرتی ریوا او کیڑی کامان جی۔ سولر سسٹم ہے اوم چوویھ کلاک سولر سسٹم ہے۔ ائین ساکڑی سویر گڈ کاڈھتی پوٹھا آوی تھکوڑا کروڑا ھوی پچھی صحیح نمونی آرام کریی اوم ٹینشن کوئی کونی ہے۔ لائیٹ بھی کونی ہے او پریشان لاگلا پلا ہے ھیک <hesitation> اندھاری ودھیک جکو اندھاریم۔ لائیٹ جکو ڈو کلاک آوی ڈو کلاک جائی۔ کو ڈھکھی غریبان جکو ودھک ڈوھ <hesitation> لائیٹیاڑی جکو اوی ھی۔ ائین ودھیک بل بھی گیئی چھی۔ غریبانٹھ بل گیئی چھی۔ ائین وڈیری ھی امیران اوانٹھ بل گیئی کونی چھی۔ ھزار ڈو ھزار اون خرچا ملی غریب ھی، اوان جیا مھنیم کنڈیا اتارنی چھوڑی۔ اوان جی خلاف مئن کاروائی کرتی۔ اتار چھوڑین اسکولیم بھی جائین وزٹ کرین۔ غریب جکو پرائیمری اسکولیم گورمئینٹ جی اسکولیم۔ کو تیچر ڈوٹی کونی لا ڈی ائین نا ڈوٹی پر آوی لا۔ ائین اوڑن کڈھن اسکول بھی۔ او ساگوڑان استاد پرائوٹیم پرھاوی پلا ائین پیسی پلی ملی پر او ڈیکھی پلا اون اٹھی بھی پیسی ملی پلین۔ ایڑا گوسڑو استاد ہے، اون اتار چھوڑین۔ غریبان جین ٹابرین اوان پڑھاڑین ھی۔ گوسڑو استاد ہے، اون مین کاروائی کرین۔ پچھی سٹھا استاد اون ھائیر کرئین، ائین او پڑھاوی۔ غریبا جین ٹابرین محنتی ائین ھوشیار ھوی چھی، امیران جین ٹابرین پڑھی کونی ھی۔ غریبا جی ٹابران خبر ہے ائی مانجی کڑی حالت مجا بابا ائی مائیترین ھی کیڑ حالام گزرلین ھی کیون گلین ھی کاہے۔ اوین ودھیک محنتی ھی پر اوان آپکا حق کونی ڈیلا جا، نا اون کو پرفیکٹ تعلیم دیلی جا، نا او کو بنیادی حق ڈیلا جا ائین او جا حق الٹی کھسلا جا ہے۔ جد غریب کو محنت کرتی اگتی آوی تو اٹھی جکو وڈیری ھی یا چگی مڑس ھی۔ ھمین مثالطور ھمین جکو میٹرکا جین امتحانین ھی اوان حق ڈئی چھی پر اوین ڈن رات محنت کری ائین جکو وڈیران جین ٹابرین ھی اوین اسکول جائی کونی ائین بورڈام پیسی ڈیتی مارکا گیئی ائی بورڈاڑی بڑی رشوت گیئی۔ ائین اوین بتی بر پڑھی اوان بی گریڈ ڈیلا جا سی گریڈ ڈیلا جا۔ ائین اون اگتی پڑھون جا تو او جی سی پی این ٹھی کونی، ائین نا اون کو سٹھا ڈپارٹمینٹ ملی جکو اون اگتی پڑ سگھی۔ ائین جکو بورڈام رشوت گی چھی او جی خلاف کاروائی کرر کھپی کہ تو غریبا جا حق کا کھئی چھی۔ غریبان اوجا حق ڈین۔ ائین جکو غریب رات ڈن پرھی طھی ائین محنت کری چھی اون تو بی گریڈ ڈیئی چھی، سی گریڈ ڈیئی چھی۔ کا، وڈیری ھی جکو موٹی امیر ھی اوی جکو ھی آپکی اوی جکو ھی آپکی ٹابران لی ای ون گریڈ گینی چھوڑی۔ ائین جکو پرائوٹئیم پڑھی چھی، ائین جکو غریب ٹابرین گورمئینٹم پڑھی چھی۔ ائین جکو وڈیران جین ٹابرین ھی اوین پرائیوٹام پڑھی چھی۔ ائین مین جکو ہے، پیرین پرائوٹ اسکولا بند کرین چھونڑی ۔کان تو تعلیم سجان لی برابر ھلی جا۔ ھمین <hesitation> جکو ہے پرائیٹ اسکولام اوی ساگی ٹیچر مین انٹر ائین پھسٹیر جی کلاس ھی اوی ساگی ساگی پروفیسر پڑھاوی پلی۔ ائین گورمیٹی کالیجیم جاوا تو اٹھو پرھاوی کونی، اٹھو بیلی ھی۔ بیلی ھی چانھیان پینی آوی بولی۔ ائین سگھی جکو ھی اپکی سینٹرام ڈاڈھی محنت کری پڑاوی چھی۔ کان تو اٹھو اوان پیسا ملی چھی، ائین جکو غریب مسکینا جین ٹابرین ھی اوان اٹھو پڑھاوی کونی۔